Wakkati feere ɗoon woodi wuro laamu nder hayre volkaano, wuro ngoo ɗoon jooɗi hakkunde kaaƴe, wuro ngoo ɗoon jooɗi nder hiite, himɓe nder hiite wulataa ɓe, ɓe nanta poosu hiite, ɓe natta hiite ɓe kulataa ɓe ɓe nanta poosu hiite ɓe natta hiite ɓe mburtoo amma to ɓe memi ndiyam ɓe saama.